Kua tëtä guaju jaenungavi Isrrael jeeva, kuape arakuvovi, mbaetï nbate kua tëtä guajupe oimevi jeta ivikuiti yepeaiva, jare jukurai yaesa yave <hesitation> oiprara arakuvo, jare oimeko aipo ïru tëtä retami iroï, erei mas que todo yande yaesa yave yaikua yave kua tëtä guaju pe mas araku que iroï, jaeramo jaereta oipokua katu.